في احد الايام صغر ساحر نفسه عن طريق الخطأ وصار اصغر حجم ان هو يجرب تعويذة جديدة اخطأ في النطق ولقى نفسه بحجم الفار استغرب الساحر من وضعه الجديد وبدأ يستكشف المكان بينما هو يمشي شاف فار صغير تحت الاريكة جال للفار ليه انت صغير هكذا؟ رد الساحر صارت لي مشكلة مع التعويذة قال الفار اذا ستدعني القي الطعام واكله.